Toh ɲwaaro day kaŋ ay ɲwaa, ka sahar da hunkuna, ɲga no day, dunguri day no ay du da ay taali ya ka daŋ ka hayo. Dunguro kala kaŋ i na ɲyun ka hanse ɲga nda haikulu ka'kande jii, da haikulu kaŋ i ga daŋ day da tonko nda maji day ka hadawa ay se day ka te ay se ɲwaari kaŋ day bay day na ɲwa day a gay hinfaani day ɲga no i te ay se ɲga no ay sahar da, kuma ay ma a kaani sosai a na ay hinfaani ɲga no ay ɲwa. Ɲga dayno ay ɲwa kumaa, tabbas ɲga no goono gay hinfaani kuma ɲga no ay sahar da ay ma a kaani. A banda kumaa, ay na ay hari kwaaray haŋ shikenan a wasa ay se, ay na ay kani yaŋ te. Zama ɲwaari wo ni bay da bor na ɲwa doole no kala da bor du hari kaŋ bor dake, ka hayo toh ɲga no i te ay se ay labduru hanno, ay diibi ka haŋ, shikenan ɲga no ay na ay sahur yaŋ te daa, a wasa ay se mo kuma ay ma a kaani sosai mo. I du ay se ay yaaji da ay haikulu ay hari kwaara ra ni ma mara lafiya lau da ni ban ka haŋ ni si ma haray ni si ma haikulu a go ni se ga hinfaani mo kala wayna ma kaŋ mo ni ma'ma ni go baani samay sanda baŋkaŋ n'a ɲwaari haŋ. Balle da ni du doobu ya i na diibi ni se ni'na haŋ, toh ɲga no wallahi da ni go ni ga foy, ni gin lafiya lau no ni ga ma a haikulu si du nin mo boŋ ni ma'ma sanda ɲwaari no nigo ga ɲwa yaadin no ni go daa.